tegna raha manandanja aminah tanora fianaragna amin'ny université tsamegna tsin- tsamegna tsigny le tsy managna entigna indesigna mianatra aminah université fa raha ny tokogny ho izy ilaigny tanora ny fianaragna amin'ny université mbô ahezagny mampandroso tegnanazy voalohany indrindra ary mety hampandroso firenegna misy azy avy afara kô, satria nagnigno satria amin'ny université akany ianaragna langy voalohany indrindra fômba ifagneraseragna aminah ôlo aminah vahôka ihagnaragna communication na serasera ,hianaragna mitantam-bôla satria amin'ny fiainagna ilaigny be le fahaizagna mitantagna faharo-fahatelo magnaraky zegny ny resaka pôlitiky, ny fiainagna dia pôlitiky ndraiky fahaizagna mitondra de any amignà univesité ka ahaizagna raha jiaby zegny, de izegny zegny ivôlagnako fô tegna raha maventy ary important amin'ny tanora fiagnaragna université